Teo amin'ny androm-piainako dia biby <hesitation> enina ambidimampolo teo no efa nananako, ka tamin'izany an <hesitation> omby ny efatra, gana dimiambinifolo, akoho telopolo, ny <hesitation> saka anankiray, ary <hesitation> alika ny ambiny